Kua tembiporu jaeko opaete guinoïva, öime ipeva, jare estrella jei supeva, kua yaekɨ vaera tornillo oipotaguegui, ɨvɨra gui, jare oiporuvi camion iyareta, kua tembiporu opaete pegua ikavi